بنصحه إنه يجهز سي في قوي، يعني حتى لو ما عنده خبرات، يكتب كل شيء يعني حاول يسويه، يعني مو شرط إنه صار له كم سنة أو كده، لا، يخلي السي في منظم، والصورة واضحة، يكتب عن حاله ويوضح بشغف، ويوضح إنه شخص ذكي، يحاول يبحث بمناطق كثيرة ي ي ي بس.